Kungaye otshinamwenyo shi ndi wete tsha kotoka, ombwa, ombwa kungaye ondehi simaneka shaashi, omwa oto vulu okuhi dhe wula, hi kale ahi kugamene pegumbo lyohe, ku kale wo waa, wuli muupya kadhi wookalyamupombo, weembudhi, natango ombwa otahi vulu oku dhe wulwa hi kale tahi litha iimuna, ombwa otshinamwenyo tshimwe otshaa nawa ngaashi ngele tatshiya poku litha iimuna otshinamwenyo tshimwe otshaanawa, ombwa natango otahi vulu okudhewulwa ngaashi nda dhina oku tumula, momatanga ngaa goo gaa polisi, ga kale taga gamene, taga ka konga mo eembudhi momudhingoloko ngaa mono, natango ombwa, ombwaa oto vulu okuhi dhewula tahi kala ahihi mokuti, shaa wuna ombwa ihosi omukaga, oto vulu okuhi dhewula tahi keku kongela, ngashi ngaa mba ye hole, yehole uulimba. uunyenti, uunkandangaa Ahi vulu okuha mokuti ndele tahi ku kwatelemo, ahi kweetele otsheelelwa, ombwa otshinamwenyo otshaanawa nayi nayi, onditshi hole nayi, shaashi ngoo ta tshiya poku litha iimuna mponooo, ombwa oha pumbwa ike tohi sile otshimpuyu, to hipe hilye, to hipe okunwa, ho tahi keku tonatela iimuna yohe, tahi silwa otshimpuyu lela tshi vulithe. ngaye otste tshi vulithe nopomuntu nokuli, shaashi ombwa itahi etha nande kutya otshikombo kutya ongombe kutya onzi, keshe ike shoka tahi tona tele itahi etha muye otshinamwenyo shoka katshi tshi tshomegumbo, otshina okutshi yoololamo kutya ngweye kushi gwaamu inda kegumbo ngaye ote tona tele iinamwe yaandjetu, ombwa puuwanawa waho natango, shaa nditi ombwaanawa oha kotoka, ombwa itahi etha puye omuntu akuthemo otshinamwenyo tshimwe mi- mi- mi- miinamwenyo mbyo tatshi tonatele, otshina lela oku kala tsha mona kutya, omuntu ngu tiinyenge piimuna mpa, keshi gomegumbo mu Ndele tshiku thapo iimuna ndele teye ngenitha hwiya manga, shaashi iteetha iimuna mbyoo yikwatwe nande mbyo, ho natango ombwa puuwanawa waho, sho anditi ohivule omuntu, omuntu ota vulu oku kuthapo otshikombo tshohe tshimwe ndele teke tshi landithapo, maala ombwa, aye ombwa itahi ethelemo tsha muulithilo mo, ahi tonatele ike iimuna yaho, tahi yeeta kegumbo, tayi hi motshigunda, ngweye tshohe oku keedhilako ike ngaa ne shaashi ho kahina omooko goku tumba, nenge gokweedhila nenge goku tumba pomweelo, ashike nge ta hiya puulithilo mpono aye, ombwa otshinamwenyo otshaanawa ondi thsi hole lela, onditshi okutshi pandula.